تحضر وين ياش تعمل <hesitation> التحديد نتاعك الطاوله تحط لحديدة تجيب طبقه و تجيب التيشيرت نتاعك تستويه مريجل من قدام و من تالي و تحطو فوق الطاولة لي باش تحدد عليها تحط لحديدة فلكوروو بعد <hesitation> تحاول انك تحدد هكايه و ديما تطر باش متحرقش الدبش نتاعك